أسخن شهر هو شهر تمنيا، حيت كتكون الحرارة في أعلى مستوياتها فهاد الشهر، وأبرد شهر هو شهر واحد، حيت درجات الحرارة كتنخافض. و الشهر <hesitation> الأكتر رطوبة هو شهر تمنيا، حيث ملي كتزاد الحرارة، كتزاد معاها الرطوبة، والشهر الأكتر جفافا هو شهر ستا.